هذا يعتمد على وجهة نظر الشخص وتجربته بس بشكل عام الإحترام يعتبر أساسياً إذا كان عندك إحترام يمكن أن يكون عندك حب حقيقي وصحي. الحب بدون احترام ممكن يؤدي لمشاكل وعلاقات غير صحية يعني الإحترام يعطي أساس قوي للعلاقات بينما الحب يعزز الروابط لكن في النهاية كلايهما مهم وما ينفع نختار واحد على حساب الثاني